Kukade kutenkuye jun dukuva'a jun ndukava iin, ñeteko nan kukachi ihú ya'a, andubu ndute ihá ndojan ñukava iñiti, na'a ninuna venjé inkara teiña niyee, kutenkue avii ndukada hí akuu ñachí, nduju jun anduu nraké nduvachiá ndu anrake ihó yenkuu yanrangue andubu kaña kaché nrá kuni cuete ndukoo iña, ña cuentaña na'a chinduya'a ndaxeke an nguu ndavee un yiku chí, ujun ño'o ñeñinde ña'a anrangue jun kundeku anrayete akuu ñachin ihá, ndijan kanria nikava ninuu, tukava ña'a ndukanchí nguu hó andichi kuenko axhí ñe'e ñerante ndekuu ña'a kuenta kuu ndujan hé ndiforme ndikuu ñaá cuenta kudujan mejor ña'a na ndijó há vankii kuta vengueje, jun akandeña chí kutuken veneno kukava'a ine iniña jaí.